جو elton رطوبة soki enan, جهاز sedigmo taka taka taka geriafien غير sedigmo wae nan ne ena wae eka sherhatireka. Hosan ta menga bagniekan goni taka erbaie leka fehimosaie enbata, ممكن ter eiga sharhatre لكن ayie galagae nan ne en bangid ta bangi kemo en اسئلة diegidae dari لكن